أنا عن نفسي نحب نعيش حياتي كشاب بالغ، خاطر وقت الطفوله فيها برشا براءه أما نحس فيه يبقى محدود، أما الشباب هو وقت الفرص و التجارب و النجاحات، نقدر نحقق فيه أحلامي نتعلم نبني مستقبلي، الحياة نحس تكون فيها أكثر تحديات أما زادا أكثر مكافئات، نحب نستغل الوقت هذا باش نكبر من روحي و نطور من روحي و نعيش تجارب منجمش نعيشها وقت الطفوله.